Ma mwa dna epyi a ma mi dna egadu, a ḃe zhi mi da gbmi de yi ga zhi epyi ndye a gna gadu pyi sa shi yna, to a echi ḃe gna sabon gadoro, dna epyi hna lo, ma mwa dna mi da galo totsu yi shni yi snu ḃe fi pyi hna lo yna gbari ḃe snu chi yi ḃodo epa yin, ya nufa, yi snu afa ḃe yi bwa yna dyi yi dyi gye, yi myi bwari de efa woyi, yi ga, ga lo znanu yi bwa yna ḃwa yi knu ke yi lo zna ge, aḃo dye hi pmi mwa dna epyi wo egbmago mi da wa lo yi yna i myi ga lo makanda sa hna, ga lopa kpmi bam, lo eye dodo ge zna wo ga tsu, mi galo mi ga lo pa kpmi ba, ababa maka, dna sa hna lo pa kpmi ba eba ḃa yom, eba a ḃe mwakpe deyi, yi ḃwa snu lo, efe ri mi ḃwa gbmi lobmyi mi lo dye mi chi ḃe titikpe dna epa nyi wo. Dna eriyize sandye hni ḃo hyi ḃwa dodo, a ḃondye ba hna yi snu yi chi fa do ḃe mi ga gbmi makanta ga zhi, yi ga chi fa doḃe, yi nufu, fefe ndye ga de lo pa kpmi ba ge nyi, mi gas nu na, mi ga ḃwa bidyi de fa doḃo chi be yi, he ga lo snuda sa, pa kpmi ba ḃo a ga kpezhi adelo ḃom he ga snuna, yi bwa ḃidyi yi nufa doḃo hna yi snu wo lo, muhni yi fiwo yi matsi de doyi, ya abi kasa hna sasa geznu ga dni zaza gas hi ga nuwna fu yi ga kna yi yna zhi egbma, ḃena ya dawge fiyi matsi yi ti buya gu de doyi, abingoyi ḃe ga zhi ḃwa snu, dodo yi snu ebwa dodo a gna yi ḃu pnulo, sa sandye epya tu bawo yna agna yi snu pnulo bena ḃaba sha wo yi lom dna sa hna lo, nasara foto dye yna eba yom ebam. Tugni lo yi ga bwa yi dye ynago wyego se shi, de a ḃo hna, yi ḃu polo ge znu sayi, apnu dode ke aḃutsi a do gbmago, a ḃu fi ke a de knazhi, a ḃondye, aḃo snu, mi snu dna esa mi nyi ze ri esa hna lo, e ba mi ḃe dna yna ḃo ya ḃa zhi snu yna hna.